Algeria laf dib et bonayatii laf bon kabdine laf hoditu ta woyu laf kasa hinban ta amine biyit ishia guratia amine bimasa bihoditu amine ta amtan laf hodisit mal adhun bat hod laf kasa kaa dub sunifu laf gola suni hiarti amine bokene wogan roba hodine lila oljira inamane lila danfaa.